No sò guæi da stöia di Stæti Unii, sò solo che sò pöche cöse, me vëgne in cheu che a rivoluçion americana a l'é cominsâ co-o famoso Boston Tea Party, dapeu eh magara sò quarcösa da segonda guæra ma no sò guæi.